Pah tsene tsun pata nubunubu, ar tsene tsiako, ene tsa nasavoso kah simoko kah tsun. Varene nau kiu pah kiu pene nao en garen ge, nao ean mosina. Pava u varona pah dovuts sasa yoa pah ann pataurave kene ati nor vets enor pene en vanu. Pah asasa pah vau ar vati arona padevuts ma. Vaonoto kua ge tevati vavu kah vita nene tsetsaronu ene patse ne tsun tanubunubu vamomoana ar tse tsiako kokomana pene tsa vamomoana patse ne nao en tene kiu. Varene iso voso varene vevets, pah tsa kui pene teypa ena. Kene vapetai pah kiu kiu nau kah sata variko, ene tsa iso kah kokomana eni tsene vanao voa kiu pene kene ati nor vakes wui karus nor. Koma vanu kaing poir pah ar vativi nene tse tsakonu ene tene kiu. Tevoina pa tse ne tsun patanubunubu, kokomanai pah ubam ar tsene nao. Pava momoana na sese enu nauo poh kokomana pe pah ar tsene nau kah tavuts. Nao en ruene ge, anuo en mosina, nao en tene kiu, sese momoananu po kokomana pene patsane nau. Sova ne to tetenu to koma vavu einu pah ar nene tsitsakonu tsiakonu pa tsikiu pene po Koma tasu en inu pene. Namba tsa tsoe enor pone sovene tope tevavu kainu peoir, inu pene, ene vativa verevere ene va tiva tete amoto en tevanu pene pah ma tsi sata. Sova venpene ene to temenu oh koma ururuana hubam taim tsene tasu ven komana vanu pemam, pah tsene tetenu. Paia ar nene vakes vets nu poh hubam vanu tope tete upas enor, pemam atakomana enu. To kita tete upas nopah pava satatai voa pah ti rekasa pemam. Ene tsa tetenu kokomanai poh koma tasu pene sopo pemam komana oh pameli. Tom niana vapaese oh kua peman, kua tsapete tasu enor. Ene tsa temenu poh koma ururuna abuanavi nene vovore tsuk rova nu ah ar tamam pah tsiako Ma tsoe sata nor sese nor pene en vanu. Sove ne to koma vavu kai nu pior pa ar vati nene tsetseoko nu en vanu. Pove a kua vava nu, to kita tena ene va kua pa ubam mosina, nor tsotsoe nor, ar tsan tete nom, ka tata akuk enom pa aran. Aran tsan tete nom ka an kuk pa aran nor vaonao ma, pean tsa tetenom ka kikiu nom, ka agu asem pa or vati non anan nom en vanu nu pean. Sovene to kikiu nu, to kokomana tsuk rova nu ar vati vui nene vava onoto nu en garen.